في السعودية العطلات الوطنية تشمل يوم التأسيس يعني في إثنين وعشرين فبراير ،واليوم الوطني في ثلاثة وعشرين سبتمبر، هذي الأوقات مميزة يعني حيث إنها تحتفل الناس بالتراث، والهوية، والوطنية، كمان في عطلات ثانية مثل: عيد الفطر، وعيد الأضحى اللي تعتمد على التقويم الهجري.